الصراحة أنا ما اعرف أزرع <hesitation> ولا أعرف أعتني بالنباتات يعني بثل مثلًا لما لما الزرعة تكبر أعرف أسجيها يعني كل يوم أو كل يومين، أهتم بيها بعد ما تكبر لكن أزرعها من الأول لأ هذي ما أعرف ك عندي نباتات وعندي أشياء بس مو أنا اللي زارعتها يعني أهلي اللي يزرعونها بعدين أنا أهتم فيها بعد ما تكبر.